मन्सावान नानु नहिय हलही जनावरसभ होसियार बुधियार कस्के हलही होसियार बुधियार सबह । जसने यबा मन्सावाह कुकुर सभ पल्ले हसै मन्सावान मनियैले छनैले कुकुरा हलही गोडै गोडै तर तङवै तङवै तर कुइस कुइस कके हलही । जस्ने एबे जर बस लगइ हतइ मनवमा हतइ दुख लागल । मलिकावा हखबिय घर्मुखियावा हखबिय तोर झोर निकणोइ । कनइ हखबिय दर दर रोर निकणोइ हखबिय । कुकुरा नानु यापन घरमुखियावके देख देखके दुनु तेणवा तेने कोनवा कोनवा तेने हमार नहिया दर दर रोर हैने निकणावे सकले फेरी कोनवा तेने इचिका इचिका थोपा थोपा हलही रोर निकणोइ । रोर झोर निकणोलही । थेप गाज निकणोलही यापन कुइस कुइस कके चतइ चुमइ हलही । गोणवा तर हलही पुछ झाटकारइ हलही चितकी चितकी ओहावाही हलही एके ठाउँरा । जहाँवा जहाँवा सर्ले ओहावाही ओहावाही सर्लाही हलही तवइ छुवइ । यापन घर्मुखियावके छुवइ हलही । एते वते हलही जाइ गहनी होसियार बुधियार हलही यापन मलिकावके तवइ छुवइ ।